ما بقدر اقول ليك أنها أخلاقية مرة واحدة أنو نخت حياة الإنسان قبل الحيوان في البحوث الطبية، لكن ما بتقدر تلقى مطوعين بشر كفاية، فلازم عشان العلوم تتقدم نعمل حبة تضحيات زي دي و لكن في نفس الوقت البحوث دي ممكن تفيد في صحة الحيوانات ذاتها و الأدوية دي ممكن تستفيد منها الحيوانات برضو ما بس الإنسان.